जर्मनी अउ ड्यूक एक छोटकन स राजा मन के राज्य समूह रहिस। एमन के जो राजनेता रहिस ओटोवान मिसमार्क ओ हर हर छोट-छोट राज्य मन ला मिला के एक नया देश बना देहिस। फिर बाद में ओ बाकी देश मन से लड़े लगिस।